देखो सा हकम आड़ी बात हवी सौंटर म जण जण पारकर री मछेल्या हवी काई तो बौत बड़ी। और एक मछली आड़ी बे होवा जाकी बड़ी मछली ना डाक या पाछा कुड़ रा मैणा हवी बार ना चवा हा। जण दुसरी मछलिया ना लागा बा बड़ी मछली हवी पर बा बद नहीं होवा और एवी बा मछली ड्यूरिंग मछली रा दिमाग म ब्रम पाड़ा कर नो चवा हा।